Kuila lakalenxhi chukuluntá, la kua i iinxhi ndá lonka kalani ñoxhi loán hix <hesitation> onxhi chikutu lu kuc <hesitation> xhi luján, talakua <hesitation> lakua jani'í xhilogani kuana telujan tekla kuana hí, nda kalahí tí lujan uin tulujan hí tulujan tá takalani tiliyi tilogi ni kuan nakuanaxhi na lo lajini keynatá lujan tekanaxhi'í.